ये जो मजचि तेमा डस्ट चि पड़ी तेकु जो हाथ लगोला तो धूल हाथ मालग जोली कपडा गंदा होजोला टेकु कपडा बीतीं साफ करला तब जेते वो चमकलू